No i Italy gn'asia resaky gny kolotsaina momba anazy. Italy angamba haitsika gny mampalaza anazy voalohany da gny resaky pates, spaghetti, anazy igny da tena tompony igny. Raha mampalaza anazy io vo gny pizza. Raha reo tena haindreo mamboatsy anazy amy resaky sakafo, momba any raha roa reo zany. Ho fagnampin'izay koa, ereo koa malaza amy resaky laboly aloha fagnampiny. De ankoatsin'izay angamba, manao bisikileta egny koa ereo.